Pensu se mirrja ca bukur kandexhin, e shtroja te-te qi digan e zëja të fërkoja si i lën, fina çë ngë nxirej.